Is arregodus prus bellus, non est unu sceti, funt medas. Unu, su primu, est candu nosu seus <hesitation> andaus a bivi a Aristanis, de Santa Giusta, a Aristanis, beniat nonnu miu, nanai, ddu zerraius nannai e si portat figu siccada, castangi'e napuli, totus custas cosas ca fadiat issu poi, in domu sua. E fiat u' momentu tropu bellu custu. <noise> Nosu fiaus totus piticheddus e issu si consolat cun custas cosas. Poi u'ateru arregodu bellu, bellissimu, est ca <hesitation> candu in domu fiaus noi fillus e m'intendiu, m'intendiu tropu. E inzaras pigau is peis e mi ndi andau a domu 'e nonna mia, ca teniu tres tzius bagadius e mi fiziant e mi. Cussus fiant i' momentus prus bellus Mama mia non ddu podia scanceriai meda meda ca fiaus tropus, tropus fillus e non tenia tempus de fai custas cosas. E sono <hesitation> e funt arregodus chi non s'ant cancellai mai de sa menti, mai mai mai. <noise> Tenia u' babbu tropu afetuosu, tropu bravu, chi depiu andai a calicunu logu, tenia sa bicicreta bianchi, mi poniat in su tubu e andiaus, mi mi nci portat inui 'olia andai deu. E fiu tropu cuntenta. <hesitation> Apu passau u' infanzia <hesitation> cument'e nai, non fiaus arricus ma fiaus felicis, veramenti fiaus cuntentus de su pagu chi tenaiaus. <noise> Allora, nosu, candu seus arribaus a Aristanis biaus <hesitation> bivaiaus in d'una bia do <hesitation> innui ddoi fiant tanti familias cun tantis, tanti fillus. E fiaus una grandu familia, totus i' mamas collaborant s'una cun s'atera. Candu mama mia depiat fai calincuna cumissioni nci fiat sa bixina chi si depia castiai E quindi fiaus sempri cuntentus, fiaus sempri medas. In s'istadi si sezaiaus totus in foras e cun is cannas longas, i specialmenti, bociant totus is zurrundeddus. <laughs> Fiat una una festa, fiat una festa continua, in s'istadi specialmenti. In s'ierru fiaus prus aintru poita proiat, fia frius, ma, nosu frius mancu nd'intendaiaus mai, sa beridadi. Custu, custu rioni innui biviaus nosu fiat veramenti nomenau e ddi narant sa ruga 'e Pepi Enna. Chi fiat su nomini de su meri de totus cussa terras. Est abarrau custu nomini e <hesitation> e fiat <hesitation> meda connota poita ddoi fiat una bella gioventudi, de mascus e de feminas. E quindi beniat genti de totu sa citadi a a controllai is piciocas in via <hesitation> in via, in sa ruga 'e Pepi Enna. <noise> Fadiaus tanti giogus ma i giogus chi, deu giogau meda cun fradis mius poita teniu ses Ses fradis mascus e, mancai cun dus mannus prus pagu, ma cun is cuatru prus piticus giogaiaus. A butonis, a birillias, <hesitation> totus giogus, a i custu <hesitation> a buttonis a birillias dd'apu nau custa cosa. E poi cun is femieddas <hesitation> andiaus aici, imparaiaus andai in bicicreta e deu pigau, a iscusi de babbu, sa bicicreta de babbu miu e mi <hesitation> mi scroxiau sempri totu i' genugus e i didus de is peis. Ma mi praxiat tropu andai in sa bicicreta de babbu. <laughs> E quindi fadiaus custus giogus aici, bambulas e giog gioghitus ndi tenaius pagus, non nci ndi fiant. Però fiaus cuntentus, cantaiaus totus canzonis, sempri, sempri in festa, fiaus sempri in festa. Fradis mius fiant prus poita fadiant giogus puru perigulosus, e <hesitation> e a bortas mama mi narat, deu depu andai a comporai su pani, tui castia a fradis tuus prus <hesitation> prus piticus de <hesitation> de mei. Li chiudevo Ddus serrau a crai e cussus ita fadiant? Mi tirant totus cussa cosa de s'eucalitu a faci a ia sogus, a donnia logu. <laughs> Poita non ddis aberiu sa porta po nci essiri a foras. E insoma è stata <hesitation> est stetia una bella infanzia, dai, eravamo sempre contenti. Poi deu cumenti seu crescia seu andada a domu 'e nonna mia, poita tziu miu fiat insegnanti, maistu, e lui e cus <hesitation> e issu m'at preparau po s'esamis de amissioni po andai in s'iscola media. E seu bivia <hesitation> annus, una 'e annus in dom'e nonna mia. E fiat una cosa meravilliosa, poita nonna mia fiat una femina meda intelligenti, ligiat sa bibbia, su vangelu donnia dì. Scidiat sa bibbia a memoria, mancai essi fatu sa segunda elementari. Ma issa scriiat perfettamenti beni, totu e <hesitation> e inguni apu fatu una segunda infanzia, diciamo. <noise> Teniu is amigas mias, giogaiaus. Mancai sa vida mia inguni fiat <hesitation> preparat po certas cosas. De u' ora a u'atera fai is compitus, poi teniu su tempus po giogai de u' ora a u' atera ora. Totu regolau fia poita tziu miu fiat meda severu, depiu fai cosa de iscola, studiai, fai compitus e totu. E quindi, però deu fiu cuntenta a su propriu, m'acuntentau de su pagu chi podiu giogai. Candu podiu bessiri a giogai mi spassiau diaderus. E quindi anche, cussus puru funt arregodus tropu bellus, tropu bellus. <hesitation> Poita nonna mia fiat una femina precisa <hesitation> fiat una femina chi po po cussus tempus forzis non fiat issa sceti, fiant giai totus is feminas anzianas aici, severa precisa, 'oliat is cosas fatas beni, 'oliat sinceridadi <hesitation> educazioni, depiaus essi perfetus segundu issa. Ma nosu fiaus piticus e fiaus piciocheddus e quindi Si spassaiau pura, ma deu dopu chi mi ndi seu andada de domu de nonna e seu torrat a domu 'e babbu e mama, andau sempri a dom'e nonna. E a bortas bessiu de iscola e andau direttamenti a dom'e nonna. E narà, nonna ita teneis oi a prandi, e nonna mi narat, eh oi teneus, hi, narà deu, gintilla oi pura, nci ndi fiat ariseru puru gintilla. Allora, insaras nonna si fadiat una bella risada e <hesitation> narat, bai ca non nci nd'est gintilla ca nc'est atera cosa oi a papai <laughs> prus bella de sa gintilla <laughs>